I raho tsy le tiako hany maro fangarony io fa farany itivako aze; eho am dimy ty fangarone. Izay ty tena itiavako azy.